Hety malôha raha fanapa- raha fitaovagna raiky fagnapahagna raha, izy izy kara misy lelany aroa aveke amizay misy fitazomagna azy aroa koa atao amy atsofoko aroa izy atsofoko amy tagnagna aroa, avekeo izy fagnapahagna raha fa tsy izy kara jiaby zay ndray koa mety tapahigny aminazy, fa ohatra hoe taratasy, lamba, regny zao fana- fitapahan- fagna- fi- regny zeo <hesitation> raha mety tapahagny aminazy.